A da diso eky koa anareo tamin'ity sa hoa, iaho sy raha nicommande lasopy fia zany, aia koa gne fia rô da asiagny misy roniny akonan'izao, ovay agny ty, sy mety e raha akonan'itoa, ovay an'io lasopy legioma lasopy legioma e laha nozakaiko teo, da izay e digniasako zao.